Ka̱xin ri ixi ri ósé kꞌuéchronka sin de ri sin náná na ri sin táda éxi ósé kꞌuechronka sin kixin ri jnko chonindoa ko ti jnko chonichji ri ticháxi̱n tsakja sin kícho sin na ósé la jehya jehe sin kuékjo sin kícho sin ixi nti ri sin tádá na ri sin náná ó kꞌuekjo sin kícho sin na ó xi̱kahó tsjixin tsjo sin na ndá ri na ó tsjixin ri xjeen sin la ó tsakja kícho na ó tsꞌejóko ichro na tjiko̱he ntaxra la tèntso̱ la xro̱xé na kixin ndá kji̱kao̱ ri ìnie ri chajan ndoa mé tsji̱kao̱ ndoe̱ ri cháchjin a kixin xi̱kahó nandá itsjo sin la ó tsakja kícho sin na ndá kja̱xin kjé sin la tsjehe ti ó tsjehe sin kixin ikjé ri sin ixi chóndaha a chóndaha ndoe̱ la o̱ chóndaha nchia la o̱ xi̱kihi la ixi na̱xa̱ tsoṭeha ichro sin ticháxin sichꞌe ri sin a ndoa ixra̱ la tsochónta ndoe la tsóchónta mé ó jína ko xítjahya sá tá sátjikoé. Kícho o̱ tá tó tá titekué kícho sin ticháxi̱n tsoṭehe sin ni̱nko tsoṭexín sin mé ndá jína tsiteko kícho sin ichro la ó xi̱kahó ti kuéchréhe̱ ri sin ósé e kixin ndá ri ó jie na ó tinkákíxinkí kja̱xin na ijie na cuando ri ó ri sin tjejóko kícho ijiena na cuando tjo kícho la ó tꞌejóko sátsjiko ndoe̱ o̱ ta ni chenkaha ìnie la o̱ tjoha ixi ri familia ni na̱xa̱ tjohya ti sin nteṭo̱ la ó tjo jehe kícho la ó tjixin sátsjiko ndoe̱ kícho ixi koha ri kjuasáya ixi ósé ósé la ticháxi̱n tsoṭe̱he sin nkaxenhen ni̱nko mé ndá jína sátsjiko sin kícho sin ndá ri ó jie na ri sin a na itsjokua kícho sin na ó tsjixin sátjiko ndoe̱ kícho sin la tꞌejóko kícho sin la ó tóchónta sin chájan jnkojnko chájan ti xi̱kaha namá ticháxi̱n kja̱xin ti sin nteṭo̱ la mé senó tjanchankíhi ri cháchjin kixin ri tsoṭehe la á chaxín senó ri tsji sin ndoe̱ ri cháchjin tsíkjo sin na. Ri chájan ndoa la ri ìnie ri chajan ndoa na mé ko ri tꞌé la mé tónkotsé sin tjo sin siná itjo sin siná nke ñao tsꞌe jitsꞌe jnko ñao para sinchesátehe ri chájan ndoa la sinchechro sin siná á chaxín jehe kóxríhi̱n ri chájan ndoa̱ ri cháchjin mé ndá tsjákja ní? Nkexro kuetoaan tsákja ichro sin na ndá nn tꞌe ri ñao a ijnko sin na mé sátsji tsꞌajichronka tsichenka ri ndoe kícho jehe familia sinchenkotsé kaín ri nko̱koa kícho a na ndá tsꞌejó jnko ñao siempre takja sin jnko ñao domingo jnko ñao toéhña ixra̱ kixin ndá tso̱satehe ri chajandoa sinchechro sin tsoxranchan tsjanchankíhi kixin á á nti á chaxín jehe kóxrihi̱n ri cháchjina tsakja a la ko á chóxin chóxin nti chóxin mòdoe la á kaín táha ri tsjanchakíhi sin sinchechro ri chájandoa a ní o̱ nkexro kuíchehe fuérza̱ na o̱ xi̱kihi tsixro sin kixin e sin la cuando ri itsji sin tsikjanchia sin ri cháchjin la tsondáchro kixin. Ó e kóxrihi̱n kícho tsixro sin ichro na mé na mé nda ante de que sátsji sin tsikjo ri ìn familia ri cháchjin na mé nn ticháxi̱n senó la tso̱sátehe ri chajandoa a na ndá ri ó tsjixin itsjo sin na mé tá mé xreyá ijnko ijnko nkexro na mé tjea sin jnko nkexro tꞌitón ntia itji tichronka mé tá mé nchekín sin ri chojni titon ntia na mé nchekꞌin sin tiklalí ri tikjalí na mé tsoxreyá na mé jehó tsji ndoe ri cháchjin a itsji itsj tsichronka kixin kixin ijnko ri xjeen sin na mé tsakja jnko ri ri sin an tsixro tsji tsichronka na ko tsjí tsi na ndá xíkjan ri nkehe tsixro ri famìlié ri cháchjin mé xíkjan ri tikjalí tsokjan ndoe ri chajandoa a nkehe ri tsíchro a tsixro nda ri nkehe tsixro ri ìnie ti cháchjin ko ri chajandoa na mé tsokjan itsji tsichronka ndá jitsꞌe jnko ñao xi̱kaha na ó tsji sin kaín sin tsikjo sin tsikjanchia sin itja ri cháchjin a na ichro sin mé tsjiko sin ijnko chꞌa̱ninko tso kixin nkayakon ri sin nteṭo a tsjachia sin kixin. Tsakja tsoṭehe jichro na mé nti ticháxi̱n nti itjo sin senó xi̱kaha kixin ticháxi̱n tsochónta kjuasáye tsixro sin itsjo sin kixin axín koxríhi̱n kícho la tsákja koha nkehe ndá ri náhí la náhí tsixro na ko tsja ìnie ri cháchjin mé tsjanchia kixin afuérza̱ tso tsoṭèxin sin ni̱nko afuérza̱ tsjanchia kixin ticháxi̱n tsoṭehe mé ndá sátsjiko ri cháchjin a tsixro ri sin nteṭo a ri ósé la imá xi̱kaha kꞌuéchrèxin sin ri ósé e afuérza̱ jnko tikjalí tꞌiton ntia ndá ri jie na ndá ri ijie la ó ri gente tóchóxin kícho la itjo ó la ó sátji ó sátjiko ri chajandoa a ndoe la óoo ó tꞌejó ixi ó tóchónta ixjan ó tóchónta la ixi o en familia tóhen sin formar ri ijie e í toehan í tóchondaha sin chaxín kjuasáye sin ri sin nteṭo ri jie e í í tóyèhya ri ixi ósé e ijie la ó kuitꞌiaxinkí ri ijie e noma ante de que ri xi̱kaha na afuérza̱ tsjanchankíhi sin kaín nkehe á koihcóxin mòdoe la á. Kaín xi̱ki̱hi mé chónta sin derecho tsꞌóyakote sin ri tsochronka ri ante de que sátsjiko ri cháchji ndá ri jehó sátsjiko la xi̱kihi na tána í í xitjahya tsochenka sin ninkehó nkehe kixin ó síteko kícho la í xitjahya tso̱ninkakohen sin.